Uhun halijmagumayi munau jinagum mailu makaranta ji ir ndhir kode i ji dhir sana a ful ji ir dhir saka ji saa darai jiiku si ai amma sinyayujan jiki bug ha lubur dhir jan ubu birgeɗa gaba ta sunagum ɗuar sumunau laturdi naya makaranta jikibur ɓaya ufu na aya ilimi janjikbur ceniya bur akuwani latuknadiga naaga kinɗiga aiw simunagu kunayacina sikku gu amaɗaar batar sinaiw munau naya isu kina hingir silianu jikibata musha ainu du basumai musha ain uji udi kinadiga hingir silianu ji in musha in nudu ɓa sumai musha mahidi udi nahingur sili anuji gabata kawai dutalagi aga mama jiyi kuma kawai latu andu bur dhu zubu niya abur makaranta musha kuyi sanasika rainarimai kinayi na kina uyaɗu kinya karatu kinaya gasidam anu mulmur ar bichi dam kina hingaur sili anujik ɗaya andi ga hingir sili anujik daya kinashingurda sili. Kinaya ir sundu murya chasikaya kinadiga law maja chasikaya kinamai sasika kinadaga chanida au au mama ya itsukuma ya itsu kumai kirtatu chumuryu kinada liya nadiga mai alu hyada gabata mamurgun gu sili nau murmun <hesitation> gabata mura hingir sili anu murmul namurana ga fii zugam diga isundu murmul aiyu gabata nadafunur barka kuma barkal murmutaba atiɗu lanmai nkobari bara ɓarkanda andase zubu mana mura ga duu. So kinamura dig air musunda ya dacebur kinaya cina karinda kina chi nada manaceburi kinaye tar dufu kina madaceburi kina naya iyisu kuwani suu madace burkan naya iri namura dhanusudagu abankmai saina mura sa ina digal mura diga sinadayu kunu dum ui ku ainu durmul ku aiy nudurmu makuainu durum mai gaba aimusha an. Kunuɗu dumurasika zanba manada digal aramul mada liya kinaya mail u ivi nayayu gabata nadarafenumur bak-rka inara barnumur <noise> kuma manamul mailu makaranta kinamurdiga digha abur sindimu da irdak naga zanba ivin dumum dha kobo ga hir anumakaranta mai kinayi kokari kinaga law sindu munki yanbak nansai liw diga sika gora aga musha mai gatamar mana bur gora naga zanba sin du amma hyinbe kinayii kukari kina karatu kinasai hiba amman agu tii asai hiba aku tijna garesa liyar manamura mailumakaranta kin ya diga iawsu aku ɗigakir namur zanba abur muɗa sair kobo kina zanba abur muɗa siye kobo aikir ayu majankan dufu anu wudaja ga hinba alu makaranta so sanamu sika diga geri kinjan digakan dufu anuw dala namursu kinamura sim dufu kik da fenumur dufu ivu kinda di bermul kakadi ga mailumakaranta namuradiga gora mai manaru uremaisu masikadugoramai, manamura maisu digasika dun goramai kimamura isu aku ɗiga kir maga diya wahala du murm iu asha namura lu makaranta.